باهي ينجم يهبط <hesitation> بالمجتمع برشا زادا نشوفو توا في لغنى الهابط لي يسمعو فيه المراهقين، حاجات لي تعلمهم الحاجات الخايبة أخلاق خايبة وكلام خايب أو تعاملات خايبة ولات أو هذاك من الفن اللي يهبط من المجتمع او برشا زادا نقيسو على برشا حاجة أخرى مش كان لغنى بركا معنها سيف ذو حدين <noise> بنسبة ليا أنا.